Na a na bɚgir ɓɚsar nda manakɚu aku pyaya na cha ngɚ bagir dɚsamba ma njo mɚr chris masɚu nga chrismas nga cha kakata ngama hin nda eu hya’atɚ ȝɚrɚu nda njo mɚra aku ɓɚgi nda ngɚ ma, a a ea ghɚa zɚndɚ nda njo kosɚ ka ndufu sutasuta na ea kullum kɚr eo nyido eo sɚkɚu ma bɚgi go shili hirukusɚu aka mɚ nda ea nda ka gya o bɚgi ingɚ ya hɚ a eo la. a ka udufu suta suta wa banti ka mdarɚ nda njo mbwa. A mda ɗa ja nda hɚma ea mbea eo lar sɚ inga kɚrɚ nɚ ea hirgy ɗi o al oaluɚ ma chrismasu o wuchiya kar eo chi ma. a ka ga ja ɓelaɗi shili sɚku bɚgi nda yo i ngɚ na, a ku na, a na pyaya ngama kwo batlitɚda ana manakkur ana pyardufuɚ kakata ngama mɚ bɚgi ga sɚ manakɚu nda njo mɚra ana bwanya mɚnakɚu nda njo mɚra ana bwanya mɚnakɚu nda njo pea nɚ. bwanya hello a kwa futɚ dufu bɚgi inga tɚra biya hɚ nga ma eo nda ka la, a njrawawa’a o mɚra wi sl shinshin nda ada ea zɚndɚ lar yo nda shili hea yo mɚr na, a anɚ hyella vala ɗati nanɚ zhibiya sɚmgɚ so tan tan nyi kala bɚgi da bogi ngɚ o zhibiya dȝaddu kɚr o na’a gya manakɚ o shor da gya o na, a tsɚ dufu o batlitɚ ɗa manakɚu o na, a hirgyadi manakɚ u cha kakata chul hutu nda yo, i cha ɗɚnga shili o nɚkɚmɚn na mai nga chul bɚgir bɚlsar nda njo i gɚ ma. a mada kala bɚgi njo mɚr nyi Kɚl ma sɚ a nda kala bɚgi njo mɚr nyi njo hɚnda nɚ mo cho gwaatɚ mo. a njir tun kandu a nda ka fiya mɚn sɚga fafafa nga mɚ bɚgi nda eo mɚrɚ nja ma nja mɚr hanyi mɚdɚfɚu nga njo mɚro eo hya a lɚ ma nja daɗɚ dzadu mɚllum zhang ndo shili gya njo pea bwanya hyel njo ta ndufa eo kasa njo wutu molarɚ nga njo mbwogu mdarɚ gɚ saka da ja eo pɚkɚr mal ma guilisha. a larɚ wi chul sɚ kɚra ta ɗa har feufeu eo mɚra aukɚra molarɚ sakada ma ea larɚ alenya nji ma. a sakanda ada do zɚndɚ mdarɚ ngɚ wa kɚl nda pishir chrismas gwlishara ana neu tɚ tɚ guilishare har tuya a vanyi sɚrsum da burgiya guilishaia wi molare ngɚ wa ɚngɚ tɚ ea hɚ ja aku chul ngɚ na bɚki kala fa kala fa kalafa ka’lafa a vanyi bɚgi da bɚki ngɚ a shili kɚla o batlɚkɚ ndɚ o nda band o ɗa pamu o sɚ inda cho mɚr wa kwa shar ndu shilna nyi jigadima nɚ ndu bɚgi nda njo mɚr nyi aku hirgyaɗi yar yesu nda a nja mar tang na njo mɚr ka wsa nju mɚrɚu drama nda kwa chata nyi photo yar yesu anɚ gulishara bɚgi da ada dukura nji ng o nau jaugatɚ wa amma majo mɚr drama ku nyi njo na ya bɚgi nɚ ja na cha ga gwa atɚ munu mɚr chul nɚ na buki mana bɚgi ja ya ndɚr dlɚuya kɚmɚn nga. Njo charɚ nyi nɚ guilishan nja tɚwa ka ɚnda ko maryamu dɚhɚ ɚndo njo ya yesu ɚnda nja mɚr tlɚr ɚngɚ- ngɚ- ngɚ dɚhɚ o cabiya dȝadu a nɚ gullishaa, na cha gwaatɚ bɚgi ngɚ manakɚu anɚ har tsa. a shiltɚ bɚji nɚ nɚ nja bɚgi nda ngan nja ma nja mɚr taa na njo dzugwɚ ua nyi sɚu na njo shiri ya ɚȝukɚ njo mai kyo mɚum mɚtlɚu fur puchin zukɚu njo mai kyo mɚllum makɚru hanyi fudɚu njo mai kyo mɚllum fudou ha har hanyi mɚdɚfɚu nga mɚllum inda na hya dabtɚ kɚr na hɚ hyo ɚr ngɚn buki hyo zultɚ kɚrnɚhɚ ya dɚhɚ saka nda njo mɚr ana hirgyaɗi njo mɚr ana hirgyɗi nga njo mɚr ka oȝuɚ njo utsa ahul utsɚ nɚkɚmɚn no hyella nɚmɚn nomɚn hɚba pam pam pamu ɚngɚ nja njo utsa kɚr madawa kwa satɚ hirgyaɗi oal oulu ana chul nda wa bɚgi bodawa kwa i sɚ inda ɚgwa cha ɗa wuci wa ibada ka ndufu nda njo kɚ kusɚ nda bɚgi nda a va ayi ndɚ ndo zaɓa ma. a abɚra ya wani ɗo hɚɗa tsa cha ɗa amanɚ wa amma ma njo larɚ njo mɚrɚ nyi njo nyida dȝa oal oalu sɚsɚ ny o shil na nji lɚhɚ a dȝɚr kɚrnɚ nda madawo nyi datɚ kuvanyi dɚhɚ sɚrsum ɗa nja shil nɚ ole nji maa njo da shiriya kowane mala cho shil na sɚrsum ku ki ny njo shil dabɚya nto sɚma bɚgi nda nga zɚr hyel tɚ shili ka ga ch bɚɗiya lɚmɚn ga cha far bɚkɚ kɚmɚnu ka ga cha ɓaltɚ mɚn nji chi chi wii nɚnna gama shilir zɚr hel ga ana bɚgi ngɚ ngɚ ngɚ nɚ cha na nda bathlitɚ Mada wi sɚ yo bwa nya tɚkɚrɚ ɚnyana shilir zɚr hyel nɚ a gwo atɚ mada wi nakɚn ta nɚ zɚru mɚo bwanya na shilir ȝɚr heyl ngɚ a gwaati ya bɚgir ngɚ ngɚ ja bɚgir kris masu nga na cha ngɚ a gwaatɚ sɚ nɚ mɚo mɚr ɚnya na manakɚ cha gagada ya sina a ndɚ ndo kina far o nɚ nyi na pyacha wa nga sɚ nu ndo kina nyi da ka ga cha mɚr ft kala bɚgi ga gama sɚ ndo ballild ngɚ marakɚ kwa tsak tɚ ngɚ njiri ngha kɚra ko i mɚr wa sɚ manakɚ cha gagada chul hutu ngɚ ngi manakɚu cha o na. a na pya ya nara ngama kwa tsakɚ tɚ ɗa nji iri ana zɚndi ȝɚr hyel da kuma nan sakana sɚnghɚ a mai naɗu anɚ bara ɚnya kwa lɚlɚbtiyiyi anɚ guilisha’o na o hɚa shili man mɚnol manakdu cha hgi na mɚno mɚr kuma mɚ na mar nyi ana dufeu manokɚu monakɚu cha hutu ngɚ nda bɚgi ada ndɚ ndo nau far wa mɚnakɚu cha ngama a va nyi nda njo nau tsakbiya nyi nɚ wa kuma aal cha a mar dukura hutu nda nji o mɚra kwa dabtɚkɚr dɚhɚ duneya maa papatu a ȝɚnatɚ chul ngɚ na bɚgi du ɚya papatu yuua hɚtɚnyi sɚli anɚ chul ngɚ na bɚgi na cha gwaalɚ ja bɚgi nda naa ma, a wi nda dunɚya maa dɚhɚ kwo gatɚ hingyaɗi hyel kwa gatɚ hirgyadi namɚn no ma, ya ma, a manakɚu tan nyi aka chul ngɚ na bɚgi nda yo ɗinga mtr buki nga nda yo ɗinga mɚr buki nga kwa batlitɚɗa cha mɚ nakɚ kwa shar ɗa cha aka chul ngɚ na gyada ya ni manakɚ cha gagaɗa bɚgir ngɚ na buki aka mɚ dabkɚrɚ manakɚ cha dɚh njo gya ma. a njo hɚtɚ bɚgi oal ma bɚgi ngɚ ngɚ kad shili Mada cho gya ana ɓu cho na bɚgir madak aa shili yo mɚr njo mar shiri njo mɚr shiri njo mɚr shiri ngama mɚ ka manakɚu kura cha ana ɚnda cha cha ɗa dabamu ana alenya bɚgi ngama bɚjir ɓɚɚnɚlaodu njo gya ka ɓu dȝadu ka kamin ngɚ na bɚgio shili daga sɚrsum ma. a ko nghee laa njo shiri daga sɚr baluu ko la. a shiri ndɚ da aku ki nyi ma bɚgi shiri kɚra cho ɗa na ɓu aka amma yo ɗa na mɚr na. a na buki na o fa na ɚnja manakɚu cha gagaɗa ngama yo lao ma. a ndɚ da na o ȝtndi bwanyar heyllu nda a dleulse kera o gatɚ nghe na begi o na manakɚu ntnyi sosai kwa tɚ mɚn bɚji daga har hya makɚrau ma ja go kumku nyu hya ma. a har madia guilishare ma. a ko nghea la. a njo ɓu njo gwa’o sutura nɚ ndo njo gwa a sɚne o nda o nda ɓatlitɚ nda ndo nda na hirgyaɗi ama ma. a ɚnga ada ma. a kɚrɚ nyi kwa gya cho cho mɚr lissafi chon a, a anɚ ɓɚgi shiltɚ mɚ yo ɗa mɚr nɚ na buu na ma cho ɚngɚ na, a ja buki na a ɗa biyama kwa gwa a begi nda ndo ɓu kɚrnyi manakɚu cho gagaɗa ada cha wi buki na o hgea kɚ mɚn wa ngama mɚ ana hɚ sɚli cha oal oalu ana hesɚli ngɚ kuma ada mɚ no me nyi wi na kala mɚno mɚr buki wa nganie kala buki kwa naa cha nda mɚno mɚr tai kala sɚu sɚu amma nɚnnɚ na buki nɚ kalo fa kala fa nga nɚ chrismasɚu nga ana manakeu cha kakata Ngama mɚɚ cha shar pya mɚno cha ɓɚdiya lɚy mɚn cho lɚlɚbtɚ mɚn sɚ mɚnakɚ ɚnga ɓɚgir ngɚ na buki madawa kwa char hyigyadi ny tɚwa utsɚ tɚ wa vala tɚwa day sɚ nɚ ndɚ tɚwa par nyi sɚ manakɚ nyama ma mɚna la. a ɓgi ngɚ ma. a a nji ndo mɚr sɚ zɚ zɚ wa kɚl nda hirgyaɗi ngama ma ja dabiya dȝe tɚ vir mɚr ma’a o nda wi tsuɚ sɚr njo widtu wa wi ja gya la nyi ja ɗnga ci gaba aku chul nda wa buki buki ngɚ monakɚu cha kakata manakɚu cha aku pya ya nda yo i kala bogi yo ki na mɚr nyi kala bɚgi ga hyel cha vala un nda o dabɚtɚ nyi da gagada ma cha begi ga wucha ya hɚ hya la. a ka zainya ada ngha ndo shili gɚdelsɚ kamalakɚu cho ki gya begi nda suatana njo tana njo nyi gyi ka ɓu begi ngɚ na shili nga ma ada cha na mana kɚu kar njo utse gargajiya ngbɚ saka nda guilisha’a lɚlɚbtɚ sɚ ɗanghɚ nyi da oal oalu fa ku ngɚ a bɚgi kɚl nda wi nɚ ja lɚtɚ nyi sakana a tsuɚ njo la. a na sɚli wa amma bɚgi nga tara ya hɚ chul ngɚ na bɚgi monakɚu aka na ya na. a hutu nda o bɚgir hutu higa nda a na, a hɚ sɚli oal oal o dufɚu ya ngɚ ko la. a naka ko fa’atɚ guilishara ngha kɚki nɚ nyi kii zamngha nda mɚr ndo na hirgyaɗi zammɚngh maa cho fa’atɚ nɚ nyi na gullishara cho shili nɚ nyi nɚ ngha hyo mɚr ngɚ na hirgyaɗi ko kwam ngha kwo dabɚya nyi da o pama nji oal oalu. Mɚno la. a bada. a ka guilisha. a kɚmɚn na naɗe naɗɚ naɗɚ naɗɚ tɚ takɚu nga o ndo mbiya hudu wa ngama bɚgi manakɚu wi nji nɚ’ɚ na wodawa gan sakana kad ja fara ɓu ndu shi ko ga ja shi dabiya zaɗu nja nyabiya nyida nda hyda alɚ mɚr anɚ mɚnu bɚgi monakɚu cha oal sosai na ya yo nyida ngam a lɚlɚbtɚ nda tɚ sɚ oaluɚ nyida dabiya kɚr sɚ inɗa njira wowo a nda a mɚr mɚno larɚ ngamo nyida ngɚ a shilnɚ chul bɚgir dabkɚr ngɚ ngɚ a shilnɚ aka na ya yu i begi ngɚ ngɚ sosai aku dɚhɚ kura hutu na valufa o shili ka tarabiya na ya usa ku tiya ma a latiya fa ɗamgbɚ ɗanghɚ ga lɚlɚblɚ sɚ ɗau ngɚ ɗanghɚ wi nɚ njo ɓla shili suku na aka shiri nɚ vara na mahii kwa ka shiri bogi ma njo da mɚrɚ ko la. a pamu dunɚva ma a gɚda laa cha dȝɚ dȝɚ ana una njo shi hɚtɚ sɚli ngɚ na bɚgi- bɚgi ngɚ ja manakɚ cha gagadi naa a ku na o gya bɚgi ngɚ manakɚ cha aka o lɚlɚbtɚ ɗo sɚ ɗaughɚ bɚgi ngɚ monakɚu cha a dabiya kɚra nji ɗaughɚ ndo mɚr sɚ zaughɚ mɚr zaghɚ ma cho abɚra wi ɗa o ɚgi-da tarabiya za hya ɚnɚ njo mɚr sakana taikɚr hɚi kɚmɚn nɚ ma’a da cho nda sɚ wa wi nnɚnɚ wa aka bɚgi nga njo la. a sɚ ingɚ na sɚli oal oalu kuma a nɚ nyi dɚino anɚ nji aka